sem hafa stundað laxveiði hérlendis um árabil hann hefur hins vegar ákveðið að kaupa fjölda jarða sem liggja

að helstu veiðiám Norðausturlands að hans sögn til að styðja við verndum villta laxastofnsins þarf að ganga svona langt til þess við sýnum viðtal við hér rétt á eftir í menningunni verður rætt við Vigdísi Finnbogadóttur og skyggnst inn í tungumálasetur sem kennt er við hana og verður opnað við hátíðlega athöfn á morgun en áður en við sjáum viðtal Sigrúnar stór landeiganda á Norðausturlandi þá skulum við rifja upp aðdraganda þessa og fréttir af jarðakaupunum sem ollu nokkrum áhyggjum og umtali í lok síðasta árs margar jarðir í Vopnafirði eru mjög eftirsóttar enda liggja þær ýmist að Selá eða Hofsá sem eru gjöfular sterkefnaðir menn hafa keypt jarðir við árnar til að eignast veiðiréttindi og byggt þar veiðihús samkvæmt úttekt

eru alls tuttugu og þrjú af sjötíu bújörðum í Vopnafirði beint eða óbeint í eigu tveggja manna Jóhannesar Kristinssonar og en hann er samkvæmt lista Forbes fimmta ríkasti maður Bretlands Jóhannes hefur lengi átt jarðir í Vopnafirði en í október keypti

Gísli Ásgeirsson framkvæmdastjóri strengs sem heldur utan um veiðileyfi í Selá og Hofsá segir að áfram gildi reglur sem tryggi rétt manna til að fara um landið og ekki standi til að banna

keypti ríflega tvo þriðju hluta Grímsstaða á Fjöllum samkvæmt afsölum voru kaupin undirrituð fimmtánda desember en ekkert kemur fram um kaupverð í þessum þinglýstu skjölum hins vegar barst stjórnvöldum erindi í október þar sem umboðsmaður landeigenda óskaði eftir viðræðum um kaup ríkisins á þeim hluta Grímsstaða sem var til sölu ekki kemur fram í svari fjármála og efnahagsráðuneytisins hvort þær viðræður hafi farið fram

árið tvö þúsund og þrettán setti þáverandi innanríkisráðherra reglur sem skylduðu útlendinga með lögheimili á evrópska efnahagssvæðinu til að búa eða starfa á fasteignum sem þeir hygðust kaupa hér á landi þessi reglugerð var felld úr gildi síðar þar sem vafi lék á um lögmæti hennar sækir ekki í sviðsljósið og veitir helst ekki viðtöl hann féllst þó að lokum á að ræða við Sigrúnu Davíðsdóttur fréttamann RÚV í London enda Íslendingar forvitnir að vita hvað hann ætli sér með þessum stórfelldu uppkaupum á landi hann segir það einfalt þetta snýst um lax og

en áður en

í maí tvö

sig og vinsamlegt umhverfinu fylgt

og inn í að veðrið verði sæmilegt við óskum ykkur gleðilegs sumars

yfir til Höllu Oddnýjar Magnúsdóttur í menningunni komiði sæl tengsl og samskipti voru útgangspunkturinn við hönnun húss stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur enda kemur það til með að hýsa tungumálakennslu Háskóla Íslands húsið sem hlaut í gær nafnið Veröld hús

Vigdísar verður opnað við hátíðlega athöfn á morgun sumardaginn fyrsta Bergsteinn og Einar

skoðuðu húsið og ræddu við Vigdísi og Kristján Garðarsson hönnunarstjóra alls bárust fjörutíu og þrjár tillögur í hönnunarsamkeppni um hús stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur úrslitin voru kunngjörð í maí tvö þúsund og tólf og sagði í umsögn dómnefndar að vinningstillagan væri snjöll og öguð og

gæfi fyrirheit um kraftmikla og líflega starfsemi fimm árum síðar er húsið risið

segir að því hafi fylgt góð tilfinning að koma inn í bygginguna í fyrsta sinn það er auðvitað alveg stórkostleg tilfinning húsið er svo fallegt það er alveg einstakt og ekki þykir mér verra að það er rammi utan um tungumál heimsins hönnuðir

arkitektúr punktur is þetta kom eiginlega bara strax til okkar nándin við sjálfa lofskeytastöðina sem var á sínum tíma fyrsta alvöru tengingin við útlönd í sambýli við nýtt og stórt hús og búa til rými fyrir hana því að hús í nafni Vigdísar þarf að vera góður granni það má segja að það

fyrsti útgangspunktur okkar

hringleikahús sunnan við húsið og gátum þannig lyft loftskeytastöðinni á stall það má segja að nýja húsið við umheiminn með því að kenna erlend tungumál og samskipti við umheiminn þetta byrjaði sem útgangspunkturinn í hönnuninni þegar maður er með autt blað þegar

málefnið mér fannst hún faðma það verk sem við ætlum að vinna með

reynum við halda áfram með þessar tengingar og tungumálin reynir að tengja sig inn á við þannig að allir tengist saman dálítið eins og tungumálin tengja okkur saman þess vegna hlykkjast stigarnir um húsið og reyna að ná fólki saman um miðjuna ég er búinn að hafa orð á

mér finnst stiginn fallegasta þær stofur sem kenna tungumálin og svo er salurinn ekki síst aðlaðandi salur sem hefur túlkunarmöguleika

frá Háskólatorgi kemur að salnum veitingasalan á neðstu hæð sem tengist út á torgið er við salinn

má segja að öll starfsemi hússins á hæðunum tengist öll salnum á sjónrænan hátt

í sterkum lit og virkar

miðpunkturinn eða hjartað í húsinu við náðum að halda húsinu tiltölulega við fórum með mikið af stóru rýmunum niður og inn í landið við vinnum með landið neðanjarðar umhverfinu til að skapa

mjúka ásýnd þá ákváðum

tengingu við frú Vigdísi og hennar starf í þágu skógræktar hér er verið að vinna með lerki úr íslenskum nytjaskógi okkur fannst mikilvægt að koma því á húsið svo vinnur það líka með annað húsið fá umhverfisvottun og þá skiptir máli að byrja að vinna með sólarljósið hvernig er

þetta vinnur allt saman alveg strax í

staðsettum við svalir sem stinga sér út yfir torgið

samkeppninni þetta hefur fylgt okkur alveg í gegn þannig að svalirnar gnæfa yfir torgið tilvísun í það þegar Vigdís steig með dóttur sinni út á svalirnar morguninn eftir

og heilsaði fólkinu það er gaman að það fékk að eiga líf alveg í gegn og er núna sem

minnisvarði um þá stund og ekki skaðaði að fyrir utan húsið er leikhús rómversku leikhúsi og njóta og sólin skín í stað ljóskastara því þetta leikhús er á móti suðri og þetta er eini staðurinn á háskólasvæðinu

algjört algjört logn þegar þannig viðrar að norðan þetta var samkeppni sem flestir tóku

þátt í sumir skiluðu tveimur eða þremur tillögum það vildu allir vinna þessa samkeppni þetta er mjög persónulegt mál að klára hús sem ber nafn Vigdísar þannig að já það má segja að þetta

RÚV sendir beint út frá opnunarathöfn húss Vigdísar á vefnum á morgun og hefst útsendingin RÚV punktur is en þessu er þá lokið í